Peens ina nafa ko heewi. Ene ittire poonti. Ina <hesitation> renndi- huun- huundeji ɗiɗi ne renndine. Kadi, ine kadi yaltinire huunde. Ina waɗiree kadi ngam jagga huunde kadi so tawi ena wuli, tawi juutngo ma waawaa jaggude huunde nde, njaggira peens ni woni tampira wulla.